Afaky magnisaky hany telo hita matetiky fa lafo amy gny hotely fisakafoana va iha? Firy agny ho agny gn'eritseretinao handoava azy aby kiraikiraiky?